Raha ndesina kôfa ande dia an-tongotro lavidavitra hely de raha ndesina agnatin'ny kitapo akao: rano e, helo e, avakeo telefôna, avakeo satroko, avakeo gote zay.